Ndaxte wolof muŋ fa, séeréer muŋ fa, naar muŋ fa. Naaray pëj muŋ fa ak famiyam. Naar la dee wax. Wolof bi ak famiyam wolof lañ dee wax. Séeréer bi tamit, ñoom it séeréer lañ dee wax. Noon la mel. Juróom-ñetti nit wolof bi mun na juróom-benn, naar bi mun na juróom. Ñoo nekk si benn kër.